مېزيان ډېر تنظیم شوي، منظم او قوي ټولنیز ژوند لري. دوی خواړه د بوی له لارې مومي، وروسته یو بل ته اشاره کوي او ګډ کار کوي. کله چې یو مېږی خواړه پیدا کړي، نو د "فرمون" نومي کیمیاوي مادې یو لاره پرېښوي، چې نور مېزيان یې تعقیبوي.